في أحد الأيام ضاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة، كانت الأم والأب يحاولان متابعة باقي القطيع، لكن عاصفة قوية فصلتهم عن بقية الطيور، تاهت العائلة بين الغيوم، وبدت تشعر بالخوف، لكن الأم قالت بصوت هادئ لا تقلقوا سنجد طريقنا، وبدأوا يلتحقون في إتجاه شمس على أمل أن يقودهم <hesitation> ظوءها إلى البر آمن.